बिल्ली अपना मालिक का प्रति कई तरीका सी प्रेम दिखोदिन, कई बार उ अपना शरीर ते जमीन पर रगड़दिन जु कि एक सहज स्वाभाव च। बिल्लीयो ते अपना मालिक का बगल मे स्येणु बहुत ज्यादा पसंद होन्दु जु कि एक तरीका सी प्यार कु भाव च।